पोन्ग्बै निमह हदु अन्ग् दिनेइ दिन दिन्तकै केन्त्सेल् कलम् नक्सिगन् थन्ग् नहने नुन्ग। अन्ग् हा दिनेइ से अलसिपिनेज बै। म ऐनि नुनि प्रए। ने खुर्म प्रा बन्ग्द्रैप् हितर् बैन अन्ग् कैने दिनेइ इक्तोम् केन्त्सेल् कलम् नन्गुजगन र। नुन्ग् थन्ग इक्तोम् गज्द मन् थदे। अन्ग् मलब नेक्स्त् तिमे ओ है। सेदिल् को पिक्स् कलम् से इजन्ग् निकु है। जनैक् लनैक् ओ है। नेक् सोनिबर् रोबिबर् प्रौ है। इजन्ग् हा बेद्रो सव्ल इलन जतुन् त्से। इबन् थग इतो त्से दन्दि सेतन् तोनन्ग् सिगन रन। पिअन् को है। उनवमु जन्गिन गिज्द कलम् ननि है। सनि निपोपे मेदिअ म जन्गिन लगो हुम्दन जनेइ। जलैल इलन्ग् त्से। अद अद अन्ग् सन्दोन्ग् कि। इसे गिजन ओन जहैन् त्से दन्ग् न। पिक्निक् स्पोत् प्रौ है। दिम खत्से प्रौ है। अम्द्र है। अन्ग् दैगदन् मन् त्से बिजो इलन इदुन्ग्रो। छोलोरिन्ग्, चोलोर्फुल् तेअम् लिके सिलेनेइ ने। भिको नन्ग् तन्ग् जन्ग् कलम् सिनम दे।